Biby tegna atahôrako ndraiky kandrondro ndraiky kandrondro ndraiky bibilava zare lohanjare samy ratsy tegna ratsy be aveke aminjegny le mahita anle kandrondro le magnaboaka le lelany lavabe igny hum, mampatahotra sady mafangaroharo koa. <noise>